Nyo ruak farei a seketeri tana not distrik tan metodis ne buka, ana nyo papara fisok rou tana binun to a ya ana binun to a ya fakouts ror vainy farei non nyo nating binun fi rou e minister fainy e minister ana fo binun nating Nyo tsutsun farei rou niman matou ten minister, ai minister nating fainy varonyo, fo binun kan nyo mas kat rou ya tana binun toa ya fisiki varik ana binun ti ya farei non ves inyu nating ka non tana tou vabinun tsoinyo, ana binun to ya te ruak nyo nating kamirou fo me nainy sikia ta painy fats <hesitation> sikia ta painy fats iny mei me vainyo tana distrik ofis nating na mirou distrik ofis, nating foiny non na sanan tsonyo iny ruak tan miting tan vagum fo mes nainy <hesitation> fo mes nainy nating fo iny non a sanan tsoinyo iny tabin fatabin na i saposa, so rof ovei nyo nating kamirou tangtang tanabinun to a yes ana tangtang tsoinyo kanon tana binun ti ya ge ka mirou a mainyin ti ya iny fakouts a vainy tana avee rari tana fo binun iny tainy tainy e jisu karisto tabin minon ya, so rof ovei. Nyo kamirou fakats to yia iny binun, farei non na binun to aiya, fo mes a fo naiy, tan vagum nating kat ro mam nating fatsitsien rom fo mesa fo nainy tan binun to ayia mam nating kamirom fipepets tana vagum nating kat ro mam, tana a mesa pan giamanating senvir ror tana fo fakats, pesapan nating kamiror vir a fofakats ana fo fakats toayia gima tamainy non ekeleisia ten gov ma tsun ya ai fakouts to na vainy so rof ovei nyo farei rou a seketeri tana not distrik tana metodis nyo kamirou papara tsian ana papara tsian te kamironyo. nyo kamirou ya onot non tan nainy te taots ro nyo gen nainy te naosing ro nyon puputa tovei, gov nom non sinaiv tana fo binun nating kat ronyo ana binun to yia, gov nom non sinaiv stuninya kia ma mes te fasitoiny non a biun to aiya. Kia ma mes te pisany vanyo sikia, vigiau ai te pisainy vanyo, farei nyo ruak farei to na me to ya, farei nona tsoiny kikikir. Tana ekeleisia ten gov tan metodis, rof ovei tsunaun nating fakouts varonyo tana fo binun. Aven taabos to ya, nating fakouts varonyo, kainy non nyo sikia ta nat, aven taabos to ya nating. fakouts varonyo tana fo binun, ge fo sa nating nagat i ronyo, aven taabos nating fainy varonyo a fo fakats iny va binun, nyo kami rou natsu vanyo kai non numa, mam kan nating kami rom a ves, ana ingiu san rof ovei, gov nom non sinaiv, rof, binun to ya te vabibiu iny ya, mam fabibiu iny to na binun to ya se ruak farei non a tsoing kirkir e nyo aisat to wa Binun kan tan bta nyo kan kamirou buiny papara tsunia, nyo kan tsutsun farei kainy rou a bta nyo kan tsutsun farei kainy a u bek trensleita, ana a nyo kamiton buiny papara tsian tan binun farei a trensleita tan. Bta ti ya gima trensleita tsun nyo kan tsutsun farei kan a konsalten mam binun farei tan niu testament mam binun j wesly, luk sauvia mam to ya binun an niu testament kap to, to ya vainy fan gogosias oston niu testament baibel binun tan trensleisen gima mamaf fisok, binun to ya nating fisiki fisok non an bek trensleisen kan, patsu vanyo kan nating tabore varile non ge o nanun tan kopis vegiau fan tan faa marei ge puara gose. Fo me torara ger puara gose na me ri fakouts kan to mamam tana binun toya anari na buser tana for fan tsuri, to ya mes kasen maromam bus tan nainy tovei rapaun nating mumua ing maromam tana fo binun ana aiyei a mes toya rapaun, ka minon abinun ing fakouts mamam, tana binun in govets a b. T. A. Nyo papara fisok, te binun e rapaun tana binun to aya nyo kamirou papara tsian, tana sa mes fatobiny tsoinyo, mes iny saposa fatobiny <hesitation> katnon a binun tiya farei non tsuny mumua tan b. T. A ana ayei mumua iny non ere john wesly garets fisenmen na fo pan tana bogenvil rijin nyo para fisok rou tana mes to a ya, ana me toayia nating fakouts varomam tana for binun, mam sang vavis rom tana binun tan b. T. A ai nating fakouts, varomam ayei rapaun nating fakouts varomam tana fo binun ana binun tiya tan farof tsun non, binun ti ya tan non, mam tatanik busem tan ol tetemen an ol testemen ti ya mam tatanik bus ya tan fakouts ten rapaun fisen me john wesly an fo mesa for tresileisin. Rof ovei nyo kamirou papara tsian kan, nyo tsi tsun rou farei rou tioiny fisun ten john wesly ana bta nyo farei rou a tsioiny fisun tan fo trenseleit a tan old testament <hesitation> fisen men rapaun ana vou ai te kaf, tana faman tsoinyo. Tana igaing too te na mi ron faan na tapan tana tangau ana gim a iga iny mam tanik osto tan tsiek <hesitation> ana mam te kat a konsalt tsiek fisen men e rapaun fisen men na fo. Lain te namiror ri te kata fo mes a konsult tsiek nyo kamirou papara pis mes ar naing nyo papara rou tana binun to a ya <hesitation> bta komiti, mam kamirom komiti te ruak kat bus amam ungya fan an komiti tiya. Tsutsun ror, mam fokinai tsutsun osto rom fain taga ott ten rapaun, fain taga ott ten john wesly tana bta rof rof rofovei tana binun to a ya